Ma ei tiiäq tuust üldse, kuis mehilädseq ütstõõsõ vaihel suhtlõvaq, aga ma tiiä, et määnestki hellü nä tegeväq. Ja või-ollaq tuu helü avitas näil ütstõõsõga kõnõldaq. Nigu inemiseki.